मेरा गाउँमी वर्षगो एकरोगा मात्रै आलु फल्लाछन् । अब फागुन चैततिर लाएगा आलु साउन भदौतिर कोद्देबेला हुनोछ तन्गो । अब हाम्रा गाउँमी ठण्नी नम्नमाइगो अब ठण्नी हुने हुनाले लेगम्बा आलु लाउने हुनाले वर्षगा दुइतिन रोगा फल्लाइन तैअन्सारगो मलजल लै नहुने हुनाले होला । वर्षमा एगैरोगा आलु फल्ले भएपछि तनी आलु वर्षदिनभरी खानुपण्यो पुर्याउनु पण्यो साग तरकारीहरु केइ पाइन्न । हो तनी आलु वर्षभरि पुराउनाइ लागि <hesitation> पैल्ली कसरी राख्ताछु भने तनी आलु राख्ताइ लागि पैल्ली गैलो खातो खन्नो पण्यो या <hesitation> घाम नलाउदे ठाउमी ताइनो <hesitation> खाता खनेर ताइना आलु हालेलै अलि <hesitation> लामा समयसम्म टिक्ताछन् । तैभन्नाबाहेक अब आलुमी अब घाम पणिन्झाइ अब हर्र्या फर्कनाछन् न त । हर्र्या फर्केका आलु एक त उम्रिन्या भ्या छट्टाइ उम्रिना छन् । उम्रेगा आलु खान मिल्लैन स्वास्थ्यगी लागि लै निगोनाइ भन्नाछन् । तासाइले तनी आलु हर्र्या नहुन् कुइन नदिनाइ लागि <hesitation> अब घाम नलाग्दे ठाउँ अब बागस जस्ता बनाएर तनी काठगा बाट बनाएगा बागसजसा बनाएर तामी लै राखेर घाम नलाग्दे ठाउँ हल्का ठण्ना ठण्डा धेरै ठण्न पनि होइन चिसोचिसो भैराख्ते ठाउँ ओस नआउने ठाउ राखिन्झाइ सुरक्षितसँग लामो समयसम्म खान मिल्लोछ ।